A roya shoshi owoni ongo kwoyi nyiso kwonya, kwongo ogyalo gye kikyikyo, abose gese ga tiya kanya, ga gbanya, owoni ogbanya ikweyi kanya gbogbo wo ni ala bagye kpiyi kala, ala ba jidadi kiyi kala, kwe ase gbotulubi, kwe aseni gbotu neshi, oya shoshi ni alabagye kpiyila, shala kyotu kiyi kala, woni aya yimu ko gbonya kweyi gyotu konye lo kwonya gyetuholo kaga ola bagye ko neshi lalo, obagye kala ya shase mo ala ba ba wa bagye neneshi ohobo lo, owoni aja ke bagye ala shun ko gyikala nenashi kweyi ogyo oji noyafu oji noya wa kotuloyobiya ni gyo yo ni otunu yabiya, oji ni yo ni otuhi yabiyalo, awoza ishu ko gye mani kwe onya mani, ni ya ko ko doka mani, kwe owase ni ya bebela kwe owase ni ya bebelo osha ko gye onya mani yayi mu ko doka mani kwe wase ni ya kpowa dala kwe owase ni ya kpowadalo oshu ko gye, onya mani kwe obamani ya yima ko doka mani owokwashi lake kwe owase ni losho ni, koni anase kona bani, ashishe kwonya kwongo ya yimu ko ga doka kase ni wokwashini kilo.

Oba mo e-onya mani ga bebe pin ya wa ma, onya ka nu ga ya ma kin ya wa ma ikweyi koni ogyitu ko onya mi lo. Mani owoni ogyotu ko onya lo, owo onya ni ya kpo owanda kwe ya yo biga biwa kweyi ova apashi wa oya tikpo kona ko rore opye re lo, onya yo ole lo. Ala bagye ke-e abyi oshu wa mo omonya kanu mani wa, omo oza ni onya wo ga ya ni wa, ozani gbodagye ni yoma, onya wo manu mani wo owiyi, onya wo ga kwabwa ka ayiki kanu mani kpa anu mani ya tigbenu oya shoshi lo. Oya shoshi shini oya yimu ko gbo onya, tiyi medo ko onya, ka gbo anya ko oshi kin lo, onya ni oya gbo ko oshi ga wonya kedo. Owoni ogbo onya ni ogyotu nu, oya wonya ni kwo ogekwu la ayiwo ba wayi neshi, ayene wo ni bagye ma out wa ya sha. Owoni oya yimu ko gbol onya odoka kotu wa sho pwo neneshi lo ebi yayo ya re. To oya woza ni kwo ya alekwu kwe oya amiri la oya shabwo aha nu, ayi wo ba woza kaka kiyi gigiri.